Alura portu ün custüm për fe ël bagn, ün süvaman per cuandi sortu da l'eva e la crema për prutegese dal sul e l'eva për beivi e cualcoza për mangé cant cuandi ai finì d'fe ël bagn